नंबर सात के कई धर्म अउ संस्कृति म महत्ता हावय। अंक शास्त्र म एला रहस्यमय अउ आध्यात्मिक माने जाथे। ये एक अभाज्य संख्या हावय जेला केवल एक अउ। स्वयं ले विभाज्य करे जा सकत हावय। नंबर सात के महत्ता । अंक शास्त्र म सात नंबर ल बहुत भाग्यशाली माने जाथे। अंक शास्त्र के मुताबिक जेन लोगन के सात नंबर हावय वो बहुत भाग्यशाली हावयं। सात नंबर ले जुड़े मान्यता प्राचीन काल ले हावय। वेद, पुराण, कुरान, अउ कई प्राचीन ग्रंथ म नंबर सात के उल्लेख हावय। नंबर सात ल रहस्य के कारक माने जाथे।